دحين أنا أخطط إني أخ أخلف طفل، ما أدري مرة متحمسة لإني أحب الأطفال، ولإني أتمنى أجيب ولد، لإن عندي بنات، فعشان كذا متحمسة جدا.